Siri lankaa sagale ishin naythu birria sirlanka sagale toko khuturothi yedheni ishisun sagalum akhiii kholaa sagale kholati eee midafi iyo carry yedheni eee jug fruit carry yedheni indiapum yedeni abutia sawa yedheni fish carriage khurtummi khabdhii apurm yedhen ammo sir lankas lopers ishisun pankinex dhabeni aminen unga ngaano faa dhabeni kakatenen hinkhabdhii